Hanta we wolla ga a gŧambe, wolla ga a nji)nne, ndu uyaa mo bŧabñe, unan yaa ɓuri ye, unan yaa jéeŋ ma unan yaa blobo. Iyoo, ndu utoo mo a bboorin jog be, ɓeŧe, wee gí ta joge, ɓeŧi wembe, wee ma wi ñó gi bta jogi ma. Bbúru unan biiŧa mbaŋa ta a jogi we, we gi ɓeŧe.